﻿Wu shina ngama ma shiƙo nɗero pida ti shikno ƙishii nima shaɗuƙo fuge nin ƙawi ƙan ɓullo-ɓullo nin ƙauwi ƙan ƙonburom nima shiƙo ma shaƙo yaƙono ta nandeno ƙalesh, ar ɗiru ta yaƙonom ar ɗiru ta yaƙonom ta nante no ƙa leech, indang njuru no ka shapan ƙelengƙu ni ƙaushuƙo ƙa we shaa walam, yindang nima shaduƙo alauwe nin lii ti wuji nanna ta yun ɓokra nin ɓirag lassho alau nimmo patton ti ƙu shin den nin patton tuku we shin den nima shiƙota dero pida ti shikno armuno we shira munno ɓang ti shiknom ar ɗiru ta aƙonom, nima diƙƙo amtu shiruƙ piɗi shi tapushua yei non wa kumɓili shon tapushayei nima sheko ta ɗero pida ta monno piɗa ti shikno ta munno nin shuro shapan ƙa tei ar dero we shin walam ta shanno nwanon mina an ƙawang kelengƙu wushina minje a wuchina shin walam yindang wichina pattuƙo ti kuli nima shaduƙo ning chii ni ma chiƙo ta ɗero pida kelengku ting riƙo yei ɗiƙero minjire piɗa ti puɗishi ƙanne, ari yino we shuran shin walam yindang mandi we shina nima liƙo ti wushi nin ɗuri ning chi ta ɗero piɗa nima shaduƙo ɗikee nin futon wushina tei na fudua ɗikeem ta ting wu shurani yei ting nin shi ta ɗero piɗati shiƙno.